حقيقة افضل طريقة لبداية اليوم هي <hesitation> يعني واحد يبدى يوم بخرجة الى الشارع يعني يكون واجد بش يجري وعطيها حتى لعشرين كيلوميتر راني نقولك <hesitation> راحت بال <hesitation> واسعة وليحة ياسر ياسر انا بالنسبة لية احسن طريقة تبدى بيها يومك هي بالخروج والجري صباحا يعني جوايه الربعة ونص تع الصباح الخمسة تع صباح صلي لفجر ويلاه الزط راك تجري